Kua argelia pegua tembiu reta mbaetɨvi yaikua, jare aesa, jaevaera kïraïko jaereta jembiuva, jaevaera mbaenunga tembiu ko jope ikavi, oïmeko aipo jeta tembiu oesauka reta, aikuaa jaevaera se